Wida en منظار hikir fa ken gongei in منظار touka dourakin soke eskirosa tawoe log fa teaga gonge or. En منظار konge nal owoe dari wekon fa ghasie ka gongi outi goon kongeown, mange ownel molea anga teagi wida in صورة toe koni mando elton ena fa gali fa eska gongir